Tsaghi wi kulina ci ndake zhawi, wa p’a cimi wu nadake ta vinahi javhin be wuti din gha yani buhi umiwi wa diti sinnii va wi sipiya wa u’ma tsagyai wi kar wa buga sinni di layiwi tsaghi wi kulina hi tsaghi bawi mbanai wi gyishiyakai ghinshin gwan ai laya sinni bu kulina wa kwa khin kulina wu ndake iya tsaghi khin subanu wa kwa khin kulina wu ndaka iya tsaghi khi wulltu ma ko tivanwi ghan we’e tsaghi wi kuline hi tsaghi wi ba khika subani wi tsagyi wi mbani kuza vawa vuli layasi maba wu layi kulina a ndake kuzau ghan we’e sinni bu kulina hi sinni ba bu laya tsagyi wi p;iyati hi sinni babu laya ta naha wi’a ti hesitation a ti vinahi ghan we’e tsagyi wi kulina hi tsagyi wi sinni ndake ndaka umusi ta kuza p’iyatna